Nyiyo dadiya mə suwalei juwa bwi mə suwa nyiyo dadiyagəlei ja bəi mə bwe dadiya tiyami bwe dadiya nyiya bwen dadiya ja bəi a na yem mə dull a Lɔ dəb ja bwai a lɔ dəb, nyiyogɔ mə nya ja suwale a lɔ dəbbi nyiyo dadiya, nyiyo dadiya gɔ a ləmmi a su, n yɔ a gəla ja melami nyiyo fube gɔ a gəla a ləmbɔ na nyi yo dadiya gə, ja melami nyiyo ja melami nyiyo nasana a gəla a ləmbɔ na nyiyo dadiya gɔ. N mela nyiyotinɔ Ped n yɔ a lɔ nyanguli n melami nyiyo nyanguligɔ n nyim, n mela nyiyo nəbnemiyo n nyim n be a lodiyai nyiyo dadiya gɔ a ləm na təli. Nyiyo dadiyagɔ a ləmi nə dwib dwib nyo, doui nə dwib dwib nyo jə tiyami bwe dadiya nyiya me bwen daiya mə gun lɔdiya nəngɔ jʊ a bwɨ nyiyo dadiyago a ləmi mə swɨ yɔn suwa nyiyo dadiyale na na mə nya langan bwangən na nyiyo dadiyagɔ nəngɔ mə bwangtən langən bwangən nyiyo dadiyagi Sa fɛ melami nyiyo dadiya gɔ dʊ dʊ dʊ dʊi sən nyim di dweyeni n nyim nyiyo dadiyagɔ, mə mela nəbɔ gəm nyiyo dadiyagɔle, nan yɔ kan Kwaamani ma mə maa maa kelo nən nyiyo dadiya n gadilo nən nyiyo dadiya, suwaji kelo Per nə nyiyo dadiya, nyiyo dadiyagɔ nyiyo nyan, nyiyo dadiyagɔ gə dou dou a mʊgɔ nəl mi gəm. Na jʊnɨ mə Sʊwa lei gə doʊ doʊ mʊgɔ nəl mi a dou koto mi gəm per a fɛtai kelo nən per dəg- dəg bʊlami n nyim bʊlali gɔ nən ped we nyi bʊlaligɔ n we bʊlaligɔ suwale, we nyiyo dadiya saalei, we nyiyo dadiya fɛtalei, mə fɛta fɛta twal twal nyyiyo dadiyagɔ jʊ a dəgi mə swɨ nyiyo dadiya gə lei a nəl mi gəm na wei. Na di dweyeni mi nyiyo dadiya wo a mə gəmi mə nyʊwa a nəl mi gəm mə ja dəmmi kaajəl a mʊgɔ bʊtɔ mi gəm, nyiyo dadiya gɔ a ləm mi a sʊ tiyami abəi bwe dadiya nyiya mi bwen dadiya n swɨ nyiyo dadiyagɔle təmi suwa nyiyo dadiyagɔ n mela betilɔmi gəm ja nyim nyiyo dadiyagɔ məla ketəlam mi gəm ja nyiyo dadiya gɔ. Mə swɨbɔ nyiyo dadiyagɔ a lelam a təmni gəm mə swɨle nyiyo dadiya gɔ a ja kəgga a təmni gəm. Nyiyo dadiya gɔ nyiyo nyan, nyiyo dadiyagɔ mə swɨ nyiyo dadiyagɔle, na yɨ mi gəm mə bwe dadiyayo sə la gɔ mə nyimbɔ nyiyo dadiyai mə bwe dadiyayo <hesitation> mə maa nyin mə yəlam bwe dadiyai, be nə gola won mə yəlam bwe dadiya la mə nyimbo nyiyo dadiya, bwe dadiyagɔ a nyimbo nyiyo dadiyai kebɔ bwe dadiya. Na mʊ dadiyai suwa nyiyo na mʊ bwe dadiyai, fɛta kelo nə nyiyo dadiya na mʊsin kel ja sʊwa nən nyiyo dadiyai n nyim, na ja gata kel nən nyiyo dadiyai n nyim na ja joʊ təman nən nyiyo dadiyai n nyim, na ja wana wanan nə nyiyo dadiyai n nyim, a yɨm mʊnɔ gəm o bwe dadiya. Bwe dadiya a maa nyin miso nyuwa nyiyo dadiyalei, nyiyo dadiya gɔ nyiyo nyan nyiyo dadiya gɔ nyiyo yɨm, yɨm dadiyabɔ yɨmi per. Na bwe dadiya na bə yɨm a Kʊm nəbi gəm ga wʊnɨ gə bwe bəl, ga wʊnɨ gə bwe bəl na a lara larai bəngɔ bətəb wʊnɨyo bwe fube, wʊnɨyo bwene, a wʊnɨ bwe jʊnɨ nala be a mʊniyo na ja bən gɔ a mʊnɔ mɔ bwe we? Mu yɨm təmɔ gəm la munɔ mʊ nyuwabɔ nyiyo dadiyai mʊno la mu bwe we? Na mʊ bwe dadiya be wan nyiyo dadiyagɔ, nyiyo dadiyagɔ n nyiyo nyan, nyiyo dadiyagɔ a bʊma su, nyiyo dadiya gɔ nyiyo wʊnɨ gə fɛta kellei, nyiyo dadiya gɔ a twal twal, na mʊ nyuwa bɔ nyiyo dadiyai mu fɛta afe, na mʊ nyuwa bɔ nyiyo dadiyai mʊ fɛta ba di, na mʊ nyuwabɔ nyiyo dadiya mʊ <hesitation> doubɔ bwe dadiya dangən mʊ doubɔ bwe dadiya fɔolɔni ja ya dweyeni na kebɔ nyiyo dadiyai mi bənɔ fɔlɔn, na kebɔ kebɔ nyiyo dadiyai mi kaajəl wo wʊnɨ bʊmle təmni gəmi. yɨm təmni bʊmlei a yɨ nən dun dadiyan lamə bwe dadiya lamə nyimbɔ nyiyo dadiyai bwedadiya gɔ la maa nyin mə yəlam bwe dadiyai. Bwe dadiyagɔ mə yəlami nyiyo dadiya gɔ mə nyimi nəngɔ ja joui gɔ mə bwe dadiyai, na mə nyimbɔ nyiyo dadiyai mə kebɔ bwe dadiya, ja joui gə mə bwe dadiya n nyim nyiyo dadiyago mə suwa nyiyo dadiyago, mə gata nyiyo dadiyagɔ mə suwa musin kelo nən nyiyo dadiya mə fɛta fɛta kel nə nyiyo dadiya. Di dweyeni ni na mə tɨmi, mə tɨm a jwatei na mə tɨm a nyanga fuwa mə suwa kelle nəfitə mɔ nyuwai mə suwa nən nyiyo dadiya, mə maa keligɔ lei mə maa nən nyiyo dadiya, na mə maa keli le nən nyiyo dadiyai mə nyuwa dou mʊgɔ nəl mi le dou sul mi le yɨle a mʊgɔ nəlmi gəm nə Per nyiyo dadiya gɔ, nyiyo ka kaa nəl ya kamle dul gənɔ, a suwagɔ gənɔ gə kebɔ bwe dadiya ga. Bwe dadiya nəfili bwe dadiya na nya, suwa nyiyo dadiya gɔ na mu na kʊm bətəbi suwa, na mʊ na kʊm fubebi suwa nan wei nyim be nyim kiyotəm nən nyiyo dadiya nyem joulo nən nyiyo dadiya nyim bwaalagɔ nən nyiyo dadiya to mʊ bwe dadiya mu kagsak kagsak mʊ bwe dadiya na dweyeni jangajəl jelai dadiyabe fɛ mʊnɔ la mʊ mwal bele bwe dadiyaga a nyimbɔ nyiyo dadiya təgəniyo gə la gə mwal gə bele gɔ bwe dadiyayo, bwe dadiya ka, bwe dadiyaga nyimbɔ dun mimi nən nyiyo dadiya a nyimbɔ dun kuki nən nyiyo dadiya a nyimbo dun ne nə nyiyo dadiya, a nyimbo dun namtənəm nnə nyiyo dadiya, a nyimbɔ dun lungson nə nyiyo dadiya gə la gɔ bwe dadiyai, bwe dadiya gɔ ga befe gəngɔ gə bwe dadiya a nyimbɔ nungənə nam nə nyiyo dadiya gə gɔ bwe da diya, bwe dadiyago gə bwe dadiya we? na gung na ga jəl le a lɔl gən mʊ we nyim a nyimbo suwa le gə sankame gə gala n dil sakame a nyimbɔ nyiyo dadiya suwagɔ gə bə Sawe a nyimbɔ nyiyo dadiya la nyiyo dadiyagɔ mʊ bwe dadiyago la mʊ befe mʊ a mʊnɔ mʊ bwe dadiyai. Nyiyo dadiyagɔ nyiyo, nyiyo dadiya go a bʊma su be bwe dadiya ga nyim nyiyo dadiyagɔ ga suwa kel nən nyiyo dadiya ga gata kel nən nyiyo dadiya, na bə nyaka lɔ bəli gə kiyo kelo nə nyiyo dadiya, na mʊ yɨm a mʊgɔ lɔ na mʊ yʊla kel mʊ jəbɔ nɔɔla mʊi kanga jə doubka səg səgi bətəbo wo fubebə jə suwa keloyo sə la kelgɔ wan a gɔ kelgo nyo nəbo per ja nyuwa kelgɔ nə periyo kelni bə yʊ yʊyo gə be fe, suwa kelɔ nən nyiyo dadiya kelo mʊ yʊ yʊi so kelo digi so. dəg bwe dadiyaga a suwa gɔ jʊ bɔ yʊyʊi nyiyo dadiya gɔ dangən da fɛtai suwa nən nyiyo dadiya bə gata kelo nən nyiyo dadiya nəngɔ kɨlanmɔ nyimlei mʊ bwedadiyai sa nyim sən nyim jə suwaka kiin jəbɔ gɨɨ wʊnɨ gə lamʊ təganiyɔ bwe dadiya gɔ, a maa nyin laga nyimbɔ nyiyo dadiyai, suwa nyiyo dadiya bɨ bɨ suwa nyiyo dadiya ga saləm saləmi, mʊ bwedadiya n gun ka, mʊ kwamigən ka? Nəngɔ bwedadiyagii amma na mi nyi mʊ kebɔ bwedadiya. Bwedadiya ma nyin təgən sa suwagɔ gə bwedadiya a nyimbɔ nyiyo dadiya, Suwa kele nən nyiyo dadiya nəngɔ bwe dadiya dun lodiya ni ja jou nyiyogɔ bə suwalai nəngo ja jabəm dunɔ gə bə dadiyab nəngɔ jʊ a bwɨ suwa kelole nən nyiyo dadiya, nyiyo dadiya gə a bʊma su a ləma su nəngɔ mə swɨ nyiyo gɨi, nəngɔ bamɔ dou nyiyo gɨɨ, nəngɔ ja bəi wo a nyiyo gɨɨ, nəngo dʊl wo a nyiyogɨɨ, nəngɔ mə mela nyiyo gɨɨ, nəngɔ mə yəlam nə kəlai, nəngo jʊ dweyeni mə suwa kelole nən nyiyo dadiyao naja jou janga jəlle gɔ nəbɔ suwa kelle nən nyiya dadiyai fe na mʊ dadiya sə jaa joun so na mʊ. kebɔ bwe dadiyai nugɔ nuwo jenne gən be sə ban suwa kelo nə nyiyo dadiyei kelo mʊ bwedadiya nəngɔ ja jou jangajəl nəngɔ me suwa kelole nən nyiyo dadiya nəngɔ nyiyo dadiyani nəngɔ a ləmmi nyi kwang kwang mə suwa kelo nən nyiyo dadiya.